Mìxìng pakàt tsuan, mìxìng dang pakàt tsu apum puyín asya tiampuy tèi lau ani. Tsan tsu mìxìng dang nanà nanà tsu an rìl rù tèi alau danga nga, an <hesitation> ndu dan tèi alau dang lam tèi a. Dza asom rìan vìl tìng tèi tsuan asya tiampuy vèi tèi em em nu tuktautani. Ma sìlang <hesitation> apum puyín em em tsuan asya tèi lau a. Tsan tsu tìl rù rung teka <hesitation> an asya tiampuy vèo ma sì a tìl rù rung kha i mùn txèn kàt emo tìl thù txèn kàt a tsuan alau apum puy tèi lau vèi tà a. Tsu vang tsuan apum puy tsuan asya tiampuy tèi lau ani. Tsa asom nga txèng asya tiampuy. <hesitation>